Pues den chichinme tlen nik mati huan tlen yo niki kiitak in bueno in nochan tik pia seki kuintzitzin <noise> huan kuak tech ita nen olinia nin kuitlapil tlacha paki porque tech ixmati más amo cosa tkin tlamaka porque amo den tehuan ye den noknin pero paki niki porque nech ixmati huan tlacha niki nech i inekui kinixmati in no olor in se okachi nen kistinemi kuak tkisa niki tech ikahiia más de ixhueka huan nen kakalaktinemi huan maka neki tkin ixpoloske porque luego kuakua in chichikahui porque amo kixmati pero luego ti asitihue in tochan yon paka porque amo mo ixpoloa porque tla ininekui kanik se yahui <noise> huan kuak tlakua in chichinme maka kualania porque mo acercaría ompa inahuak mati kuiliske ni tlakual in nokseki chichinme ye yik neki kin hual kuakuaske Mas de ikonehuan de ok chokotzitzin kin hual kuakua kualania tlacha ke kin ajua inkon bueno inkon nik ita in ne huan tik pia ocse kuikuintzin innon okachi amo inon ke sek mahuilia inon san montlatitinemi huan san ke nenke ki chichihua pero niki paki porque niki kolinia ni kuikuitlapiltzin huan innon itla det kahua kema que tenderoa niki le ki mati amo ki chihuas in non amo kalakis sala o cocina porque se kahua huan kate ocseki chichinme de inon kiema más se kin ajua amo ki chihua caso ye kalakis okachi huan nen tlaxixinia huan in kuintzitzin pues niki tlacha in tochan kuak asiti se de maka kix mati pehui nen tlakuakua nen tlakuakua huan yehuan ti mo maka kuenta aka yo kalakito o aka ompaka <noise> huan niki se yi kisa huan kuak se kisa se kikahuia niki ke sek Ke sek kuidaroa niki huan kuak antes kuak o ni katka ni chochokotzin onikakia nen tlatlakolchoka kuak itla tlacha kin matia oc tocaya chola in miki niki o nen tlatlakolchokaya huan kuak kisa oksekan in chichinme kin kuakua tlacha amo kin ixmati niki pehui kuakua o kual totoka huan kuak tlakati in chichinme de inkon de ke iknime pues mo ixmati mahuiltia amo cosa mo kuakua inkon nikita in nokseki amo kin kuakua pero ni konehuan in nokse kuakualtzin kin nen kuakua ni kuintzitzin tlacha iknamo i axcahuan kin nen kuakua amo kin neki ye maka nikita nen kualani in nokse chichi <noise> tlacha iknamo amo kin pía in ye huan niki nik ita okseki chichinme pues cada rato kin pía nin kuintzitzin huan nokse chichi san sepa okipix huan de ompa ako tlacha que omomati ako okipix san yin non Huan pues seki chichinme que nen ke okachi sek tenderoa tlen se kin ilia se ki ajua tenderoa ti kin ilia amo san de onkan ma tlapiasotinenkan yahui oksekan in yehuan kita kanin sa ompa sa ompa porque se kin ajua niki yek tlakati in kuintzitzin